Diaso eky, ny fitaovana fototsy bisikilety da kodiara roa bakeo vatany da misy gidaô familina an'azy da misy seny, pedaly tsipahiñy manodin'azy mampifandray kodiara vao mampandeha bisikileta.